Nu haiu stau mai amanti di li cuncerti, nun mi piaci la cunfusioni soprattuttu chidda di un cuncertu dunni la genti pari spirtata. Prefirisciu jirimi a vìdiri na bedda partita a lu stadiu, puru ddocu c'è cunfisioni ma nun è la stessa cosa, ognunu havi lu so postu e si po vìdiri lu spittaculu e divèrtisi. Nta la me vita vitti sulu un cuncertu, chiddu di li Ricchi e Poveri, ma avia forsi mancu deci anni.